तुलसी ची चार झाडा। सदाफूली ची दोन झाडा। पाम ची तीन झाडा। अनंत ची चार झाडा। जेन्दु चा एक झाड। एलोवेरा ची तीन झाडा। जासवंती ची पाच झाडा।